kuaq tëtä guaju Vietnan, jaenungavi mopëti tëtä guaju tuisagueva, jerakuagueva, erei yaikuague jaeñoko jaereta jeta oasa yemboavairupi, jare mbae teko kavi mbaerupi, arakae guie oikoyave ñorärö <hesitation> ïruva tëtä guaju reta ndive, jaema yaendu yave kua te, jokuare yande maendua, jare jokuare ñamae, jare kutïgui mbae icostumbre itradicion oesaka yande yaikuava jokua mbaetï yaikua mbate. jaeko jërakua gueva, oiko reta yemboavai rupi, ñorärö iru tëtä reta ndive, kuapeguaretako jae guɨnoi iporomboete familia reta ndie jare taɨkuegua reta ndie jae jokua ma guɨnoi retavano jare jaerete imusica arte marciales jare arte lakau jae jokuape jaereta ma jaereta omboete jare jukurai jaereta yogɨreko